ذات ليلة سمع موسيقا لحنًا غامضًا يأتي من الغابة، كان اللحن حزينًا وغريبًا لم يسمعه من قبل قرر الموسيقار أن يتبع اللحن، فوصل إلى كهف مظلم داخل الكهف وجد آلة موسيقية قديمة وعند لمسها بدأ اللحن يعزف من تلقاء نفسه وكشف عن سر قديم للغابة.